بالطبيعة باش نعرف السياح على أماكن مميزة، كيما المدينة العتيقة، <hesitation> نبدأ هنا باش نقولها مع التاريخ العريق نتاع المدينة ونمشي معهم في الأزقة الظيقة والأسواق التقليدية، كيف كيف نحاول نهزهم للمعالم التاريخية، مثلا <hesitation> نوريهم الجامع كبير والا القصبة والا متحف باردو اللي تعكس الهوية الثقافية متاع المدينة.